द बत्र जैब् बए, अन्ग् दिनर्निकुरि ब्रेक्फस् के जन बन्ग्सिन् म जन्ग् मेन्गेन्, न ब्रेक्फस् निकुरि दिनर्क जन बन्ग्सिन् म जन्ग् मेन्गेन्। द अन्ग् बुन्ग थन्ग ब्ल, <hesitation> द ब्रेक्फस् निकुरि दिनर्क जैब्ल बन्ग्सिन् म जन्ग्, न दिनर्निकुरि ब्रेक्फस् के जने बन्ग्सिन् म जन्ग्। अन्ग् निमोते ब्रेक्फस् त फुन्ग् नि तखै बन्ग्सिन् म जन्ग्, करन् फुन्ग् औ दौदे इउ न इउ ब्रेद्, बतर्, थलिर्, <hesitation> थलिर्, बए, दैखेर्, हलिगेनन्ग् दैखेर्। भेफोर् क जब एक्सेसैस् खलम् न इउ नौ ब्रेक्फस् औ जैब, बन्ग्सिन् म जन्ग्, करन् देहय बरद्रे बेलेम् मुन। अरे दिनर्कु जन्ग् बरै दि जनु नन्ग, करन् दिनर होर् नि तैमौ, जन इउ, होर् नि तैमौ जबते, जन्ग् बरद्रे दिनर्क <hesitation> खलमु ब होरौ। तो होरौ होजुम् जन इउ सुब्तेअ, कुमि ए, तो बेने तखै, अन्ग् तखै ब्रेक्फस् के म जन्ग् इउ खलम् न बन्ग्सिन् म जन्ग् देहनि तखै। दिनर्निकुरु ब्रेक्फस् त सुब्छेन् देहनि तखै। तो ब्रेक्फस् के म जन्ग् इउ खलम् नन्ग दिनर्निकुरु।